Taka clima ja io yaa chi io este ja nini sara, ja in viko, ja viji sala, ja kuunsou, ja kee kaa tachi, ja nini xaa sa´a, yua kakú.